طبعا المكان اللي زرته أخيرا هي طرابلس المدينة الساحلية اللي كان جوها حلو ومنعش شوارعها حلوة، مدينة جميلة جميلة جميلة، بحرها أزرج صافي جعدت نستمتع بالمشي على الرملة ونسمات البحر، وأجوائها الشتوية خيال حتى مع حدائقها و <hesitation> غشمها وخضارها وأجوائها المطرية جدا جميلة.